Fitaratra zany molo tokony misy karazagna maro mampaloto azy maloton'ny jôfo izy io maloton'ny jôfo izy io mampiasa chiffon antsika ty passe ia chiffon karazagna lamba malemilemy ampiasaigny hamafana azy ko nagna jôfo edy e, zio ka koa misy karazagna trasin'ny tangnagna tangagnanao maloto mitagna azy igny mipetaka aro tangagnanao avakeo, atao mankôry tsy maintsy maka eponge boka anao avakeo ataonao amin'ny ranotsavony fafanao azy de misy koa izy io ko karazana koa tianao mangilangilatra mampiasa depoussierant anao miala miady posiera tsy hipetahan'ny posiera laposiera boka raha avakeo maganjany.